Raha ihoanina raha atao ny safidy amin'izy roa ty alekoleko mihinagna dite raha oharina amin'ny kafe satria ny dite zegny <hesitation> afaka <hesitation> afangaronao raha jiaby, satria kafe zegny natoka ho an'olo efa misimisy raha be amin'ny torimaso na hoe antitrantitra regny misotro kafe fa zahay aloha dite alôha e tegna afangafangaronay môfo regny.